پيشوګانې معمولاً د سر په موښلو، د پنجو په موښلو سره، اکثره وخت خپل مالک سره مينه ښيي يا راځي په غېږ کې يې کيني. يا هم کله څې ښکار وکي، کور ته يې راوړي، څې په دې شکل پيشوګانې <hesitation> خپله مينه ښيي د خپل مالک سره.